बर्फ एक असो चे जहां की गरम देश नमन तो बर्फ नहीं बनती हैं। पानी ज़रज पिगली नहीं पर जहां पर थंड़ा प्रदेश रहे ज़। वहाँ पर पानी की जो जील, नदी ये रहे तो वहाँ असी बर्फ असी जमी जाएज। के आगर वेक्ति ओकापर चल तो वह बर बर्फ बहुत धन्डी भी रहे। बर्फीला देश नमन रहने कालिये वेक्ति का अपनो सरीर और एक कपड़ा वगेरा। एको सबको गरम इस्तेमाल करनू पड़ेज क्योंकि वह बहुत धन्डो आवज वेक्ति। उना धन्डा तातमान का सहन नहीं करी सकतो हैं। असो बर्फ को मतलब वो भी छे। हनी कारद भी रज वेक्ति न कालिये नहीं।